Banky moa. traño fiasà. traño fiasàny ñ'olo mañajary ñy dralany ñ'olo iaby zay miasa añaminy ao mañajary drala añaminy ao. Mampitrosa drala olo koa. ze olo ta-hitrosa drala ao. mañajary ny dralany ñ'olo ko'ey <shushes> sady mañampiny ñ'olo aminy resaky drala. zay ñnn atao hoe banky.